Ng'okaitil eu anda kokaitil olatukul eng' porto ng'ung, yetinye, mara kokaiwe imbar kotilin kiy anan ko ka kutin, iipu i- iinyoni korok inyoipuuch, inyoipuuch, ipuuch kopek korotik, kokapek korotik itau iun anyun, iun anda irongchi peek sokopa korotik ing'weny, inyo ipuch, iipu peek chel chekaiteshi chumbik, nyo iunen sokosikchi ko- kosis korotik, iunen akiipu kirakaiyat netilil, inyo irateen, irateen eung'ung kot ko- ko- kosikchi, akirip komatokochut peek, anan ng'o ka ng'o ng'omaitinye chumbik, anan imache kosis korotik araka, iipu kipkatiwe, inyoisiny komang peek kidogo, iny konaisiny kipkotiwet kei, inyoitu itepte eng' eng' eng' yi- yikaitil anan yika yika kamii kei nekatilin, inde kipkatiwe yoe, ko- ko kosise korotik, irat keung'ung kot.